زه خدمتګار ته موسکا کوم او ادبناکه غږ کوم. وایم: بښنه غواړم، یو وړوکی فرمایش لرم. وایم: دا موسیقي لږ زیاته لوړه ده، موږ نه شو خبرې کولی. پوښتم: آیا امکان لري چې غږ لږ کم سي؟ که نه وي، پوښتم: آیا بل ارام ځای شته چیرې چې کېناستو؟ زه له خپلی غوسې پرته خبرو ته دوام ورکوم. د خدمتګار هڅو ته ارزښت ورکوم.